भारत म बहुत सारा पक्षी होएल जैसे भारत के राष्ट्रीय पक्षी हे मोर आऊ साथ म बहुत सारा पक्षी आएल जायल भारत एक बहुत सुंदर देश हैव आऊ जअनवर भी बहुत सारा पायल जायल।